Samy tiako ny <hesitation> dite sy kafe. Fa <hesitation> samy manana ny fotoana isotroako azy avokoa. Ny kafe dia <hesitation> fisotroko rehefa <hesitation> ilay mahatsapa vizambizana iny ah-ako, ary amin'izay fotoana izay ihany fa tsy isanandro. Antony ara-pahasalamana ihany koa no <hesitation> tsy isotroako kafe isanandro, satria <hesitation> voalaza fa <hesitation> antony iray mampangovi-tànana ny fisotroana azy be loatra. Ary toa hoe <hesitation> misy fiantraikany koa amin'ny tosidrà, raha ny filazan'ny olona aloha. Araka izany, dia dite no tiako kokoa, ary io no ampiasaiko rehefa misakafo maraina aho. Maro karazana ny <hesitation> ravina <hesitation> azoko hotazana <hesitation> hatao dite: eo ny ravim-boasary, <hesitation> ny canelle a, <hesitation> ny ravin-goavy, <hesitation> ny ravim-boafotsy,